Tumu jama ca metsaan jama ca tugaan jama ca mactasaam jama ca musaam jama ca tujtaan jama ca wujtujtaan jama